Al e sempre piazüme giöghi cun i ciat, i ciat a i pias vëddi le coze ch'a bugiu, alura magari pìavu ün stupun, lu tacavu a ün fil e cuminciavu a curi cun me fil e ël ciat a curìa darera a lë stupun opüra sü vizin a ca a ie ën pumé ch'a perd tüti i pum, alura ciapu i pum, i tiru ën sa e ën la e i ciat a s'divertu a curìe darera